.بلی هو غواوې او بزې خپل خاوند پیژني. آ او همدارنګه دوی چی کوم وخت خپل خاوند وویني آ غوا خپل غږ کیی او غوږونه ښوروي او بزه هم چې کوم وخت خپل خاوند وویني .آ هم غږ کیی اوهم لکې ښوروي آ چي پدي سره خپله مينه څرګندوي